Ny fomba tsotsotra fanamboarana taratasy, misy dingana maromaro hagnanaovana azy fa raha hay faona izy kakazo ny hanamboarana azy, mety totoiny, mety potipotehina izy hamainina refa avekeo fa mandalo dingana maromaro.